Oire vaoiava tavipara osia oisia eira purapa ukova, vosia itoova rivere, oira tokoriva oira vataurivoi vioroi, era vioroi vioroi voruture osa erupa vara taia touevere oira pigirivoi, pigirivoi vakete iare, oira pigirivoi, pigirivoi evoa oiare ukora tovori voi pigirivoi, iru ovai pigirivo pigirivo, oira pigirivo ra oira tovorivoi, oira urivoi ra awe ia oira tovoivoi varoa aue posipie pato rava oira pigirivoi, pigirivoi, oirevosia oira pigirivoi ra oira tovorivoi oira oririvoi eira itova <hesitation> oisiraaga aue kakiri opita erakoisi oira oripaoro, oira auerivo auerivo, auerivo aurivo, iu auerivoi asiraga pigirivoi oisiraga. oisiraga puraoviro ita eira. Oira ovirivoi voruture tuesia osia oira oriri voi, auero ita kururivere, oira oiripaoro, oripa oro oisiraga, oisiraga voruture osia opesio vere eira, uva eira osa purapaive oirara nitu votaevu o. O siraga avapavoi vai oira oripaoro. Oisiraga avapaepao aueia oira oripaoro ora itoova, viasio tokorivere, oira tovarogorivere vo rasitoa ra oira awerivere vorutu osa vioru vere eisi vosia vioro vere ra oira pigirivo, vore autuaro oira pigirivoi era itoova, evo avi oira ita eira uraga iria oisora tokopaivora ouva ga avere oira ukoio ora tugara piepasia eva.